الأفظل إنه البلدان تركز على حل المشاكل على الأرض أولًا، في جضايا ملحة مثل الفقر و الصحة و التعليم لازم نعالجها قبل ما نتجه نحو استكشاف الفضاء، لكن استكشاف الفضاء أيضًا مهم في تطوير التكنولوجيا و فهم كوكبنا، لذلك يجب يكون التوازن بين الاثنين، لكن الأولوية يجب إنها تكون لتحسين حياة الناس على الأرض.